Ewefwe babandu bafuna limenya, khulima khunyola kumushaara kwabwe, babandu khuyetana nebanyola limenya.

Khunywa kamechi buli lunakhu kakhuyetanga mwibili khula khuba muuu! muli wikii sana sana tawe.

Mungoo! bemungo mwowo! mwase khukhwilinda khwesi nenyikhana nilinde khumaleriya, nenyikhana khukona mukhaneti aa! khakhalimo kamalesi, lundi senenyikhana ekhala anjje mumbewo engali taa.

Nanala omundu kanala bulamu bwe shisyalo, kamechi kabusa, chinyenyi chabusa bilyo byabusa, sanyala bulamu bwetawuni, kamechi akula, chinyenyi akula, bilyo akula buli sindu syesi ekombile akula

Khufuna kamechi kekhuchi-chi-tapu kakalimo krolini kesi bamisha muluchi mala baramo lidawa, lidawa lino lyera buchamusi, buchamusi nekhunwa nga khubona bulayi sofuna chindwale taa.

Mungo babana benyayanga kiminyawo nga khukhupa kumupira, khutima chimbilo, khusuna buwuchi.

Isaaba.

Nembulie sendi kheniyelewa bulayi sana sana taa nakalile busa mbawo nisyendi khekhola taa, nikula ekha! emosiyange nakimilakho yaba nga ebutabutakho bunyasi awowosi naba nga newelesye sesi ekasii indi khekhola musifwa syekhukhwikhala busa nakalilawo endyo.

Masale bowo obalekha khukenda nenabo, aa! wabalekha bakenda bongene nenga bakendele nenawe bakhulekela kimima ekyo byakhutuya nga nawe okhoramba kimimekyo ebe nibo kyebakhola.

Babandu babali nende khawukha khamunyafu benyikhana babukula-nga khebacha khwikata nebabandu bandi babukule bibindu bye khukhwilindisha bino nga chikondomu sikile bakhawa babandi munyafu taa nalundi babene babepima bari balinende khawukha khano benyikhana nabo bamanya bali balinenakho khubela baloba khukhasalanisa taa.

Sindu sitwela sesikanibwa mwarambisha taa lwehuba mureranilaho bulomani

Khurambila alala khusyalo khwanguya omundu namwe kimilimo kyacha musipidi ye-angaki mungeli indi muba bakali, kumulimu kukwenyikhane musiku chitaru chine mwakukholela mulusiku oba muchisiku chibili.

Bulayi sana.

Khukhola bibindu tafawuti khurera wamanyikhana wabona khuri okholakho sisindu shenjjawulo unyala wakhola bano bakhola bindu bili switi lakini sebili switi nabi taa ne nuu shi! nukhakilekho wakhola ewe shenjjawulo, onyala wakhola sili switi swiita khutumakho neshesi yuno akhola so khukhola tafawuti sili silayi kubanga sirera enjjawulo.

Omundu okanibwa warama nomukhasi wowo niowaba welindile bulayi khula khukesya lufu taa.

Baye esese enywechanga busa echayi nanywakho nende libwondi nende kimwoko asibuyi oba kimutikhinyi

Khukhala kimisyaala khwarerire khuyungana muyukanda kakila babalimu belukha kamasomelo mala balekha khusomya babana.

Indi khubapa chisimbo nende khubalekela kimima kimilayi.

Khukhola chinjju chesi baninamo busa nende butiko bachamo nende khungona chichowo chindayi chesi ba! baninakho nekhula khwombekha! nekhukhwombekha chikorofwa chikhali chindeyi sana taa.

Nanyola lusimu lwakwanza nekulikumwiko kwa elefu mbili! elefu mbili nayine nemalile khukhwama esikuli nendi aba sesi ngula lusimu nemba nenalwo balulanganga bari erikson.

Buli lunakhu nakha naramba -naramba nafunakho bukhala bwosi bwekumutwalo bwambeshawo.

Neyanga munjju khubona indi musikala nga mumiliyu.

Babandu baba-bababiyila saana sebabakananga tawe lundi babandu si-bali babandu abo ba batambi saana sebali nebibindu byekhulya taa.

Ucha wamusaba khukhwiyakhila wakhwiyakhila nga ewulile bubi wamuloma ori papa enchiyakhile byesi ekhukholele onchiyakhile semanyile taa, sendelakho lundi ekhwonakile taa.

Khulosya chingelo khuli nende engeli esi khuchowachowanya babana yani bamanya bandu bebirisyanga baryena khale.

Balimi babira mubusibu namwe mu bindu biyangafu biyambakana nibyekhulima embuka esi kufula kupila kukali saana kwecha nembewo yapasi bilyo byabwe lundi nechindwale chichiwamba bilyo ate kamalesi nga kali kebeyi ye-angaki lukali.

Babelwachi baba nende bunyala bwa wele, nasiryo buli esindy nisyo baloma, baloma okhwama esi wele, syakila enyikhana wabarekeresya khubela bunyala nibwo baba nenabwo sebaba nende bubwabe ta baba nende bwawele.

Khubayete khubombekhele lisomelo lyabwe, nebabana bano bakhanyola khuchekhelebwa nebabasyabwe taa.

Babana bakhana khusyalo bali nende khucha khwisomelo oba khubii khubikuli basome bosi bafune kimilimo barunge limenya mungo.

Basawu ibukanda banyolanga kumushaara kumutiti sana, obwonibwo butinyu bwabwe kamalesi sekabechanga mumakangilo tawe.

Khubabolela bacha bepimosya lundi bababolela syekhukhola baba nga belinda bulamu bwabwe babusyendakho abweni nemuchuli babe nga basyendeselekho babana babwe.

Babana baba esya nga basili batiti, bali nekhukuma basala babana babwe amala bela lundi khwisomelo baloba khukhongelesyebwa lundi nga lutayi taa.

Bubeyi bukhola omundu kakhalala kakila nekaba kamanyile kari kali khufuna buwukweli yani karambe nekumwoyo mutwela.

Khubukulenga kamakhuwa kano nekhurumura babami nekhubaloma khuri mushalo mwefwe sekhwabele sefu taa, babami nebecha nebakhuyeta nekhubabolela butinyu siina nibwo khunyolile.

Kamasomo karera khumanya, babandu bemusyalo babasomelekho sebafwanana nende babandu bakhasomele taa, lundi kamasomo karera khuwambana nende khumanyikhana, babana befwe basomile sayi bamanyikhanile lukali sana lundi barerire khuchowa chowana musyalo.

Babandu bakofule banyola butinyu nga bwekhulakhunyala khukenda nache abundu esi sindu syenyikhane abukule, ali anyola butinyu khukhwolayo nalundi yesi nalomaloma sebayelewa bali yesi aba omundu olikhumanya syekhukhola taa bamubolelaka busa baryo baryo.

Nenorekeresya babandu bakhulu onyola kamakesi kakakhuyeta ewe waba nende bulamu buleyi, okhila omundu okharekeresya babandu bakhulu taa sikila saba nekamakesi kakamuyeta wamenya bulamu buleyi taa.

Bukhala bubuli mumasina bukhala bubuli mumasomelo, bukila babana bafuna kimilimo bafuna kamasina bachowachowana beyombekha.

Butinyu bwesi bakhasi ne bakhana bakhasi khusyalo babiramo, sebaba nebikhonelo taa, bikhonelo bibakhaya khukula, sebaba nechisendi chikula bikhonelo taa nono bawamba bekhona kimichina busa bakhana bakenda barobire busa chingubo nebasoreli khubadulukunya

Khulinda munjju nga mumiliyu ukanibwa khukhweyamo, ekombawundi weya nio waloba khuba nechindwale chichirerebwa abulala nee maleriya namwe kumusucha taa.

Ndosyangakho nga chumapili nalosyaho nende chumamozi nga newulile kumwihoyo kumikali.

Babandu bakofule bafunanga butinyu bwebabana khubalekelesha nebabandu khubalekha mungo basikalawo bongene kimilimo kyababela kimikali.

Babami bakhile bombekhe kamasomelo kamakali khusyalo, bangone chibarabara chindayi lundi babe u! bekhisya asii tusyoni yebabana ekhaba angaki sana tawe.

Khulamenya namwe khulakona muchingo chefwe akhali khuyinga taa kaba bali busibawo khulebanakho mama nee! umusecha wemungo.

A! ese nge nalwile, incha mubulili bwange kwacha nakonakho asii nawumulakho, lundi nekhali engo taa, nendi khukasi yase cha-anjje busa nakama khukhola nekhala asii nabanga mbawo nisyo khekhola taa nembumulakho.

Sirera bukosi khungudo ebukanda chibechanga efula nga yapile engali yonaka chingudo nebabandu babirakho nekimotoka kimibofu nekyonakisya chingudo, babandu babirakho nechikhafu nechisungura chechi khafu.

Osikama asii walomba wele wowo oyo okhuwele byekhulya newalya lwekhuba akhali niye, embawo okundi onyala wakhurerera byekhulya ebyebyo walya tawe.

Khwisinga nono wabukula nende eburashi washena mukhanwa.

Bakhasi betubanga musuyasa muyukanda sikila sayi sibala esisyolele, bakhasi nende basani fwesi khulibusa sindu silala, khuli nekhukhwitubila musiyasa kakila nebalonde omundu, omanye omundu yuno omulayi namwe omubi, sebakhudrayiva busa taa nono wesi okanibwa obekho nekhumanya, omanye omundu yekholonda omulayi namwe taa neno khetubilemo taa bakhulondela omundu omubi nebakhulekhela.

Bakhana khusyalo bakanibwa bache khwisomelo, lwekhuba embawo enchawulo yomwana omukhana nomusinde tawe.

Mayi alya kamatore, kamapwondi, busima, namutoto, chincheki, chikabichi, bilyo ebyo birerera mayi libele likali nabii.

Khukhwokesha lukosi mubandu bakhulu lundi nekhubakhesha nende khubeshamo shirifwa nga bakachulenga.

Neyanga munjju mwase mwamiliya busa mywuu-mywu-mywu nga nalindile munjju mwase mulinda bulayi neya nesiyeyo, narera napangusha munjju mwange mwamiliya.

Khungonanga kimikunda kyefwe nga khulima nga khupulana khulinda efula elikhukhwicha.

A! ese ekhola chikasii che bibyasara nende bulimi lundi nakholakho nende bulekeli butitikho buri khwichuma nee!.

Ese enombanga nenacha khukona kabari namalile khulya..

Indi nono winyukha wacha wayima ekasii walisya efwamili.

Khumukambila omundu oyoyo khuli syesi alikhukhola salakholanga sisindu sisyenyikha taa lakini nayendelee nekamakhuwa ako, khumusitaka esi serekari yaba nga enyala khumura niye emura waba ngasoma wamanya ari omundu oyo yesi sekenya khuba omuleme taa.

Khurambila alala khusyalo sili silayi nabi sirera ekomu! sirera bandu baba bali atwela mubyambasyo byabwe.